انفضل ان تكون عندي القدرة على التحكم في النار أكتر من المية. لو عندي القدرة على التحكم في النار هنحمي ناس كتير من ان هي تتحرق او ان هي تتلدع أو ان هي تتصاب. هنقدر نتحكم في الحرايق في الغابات وبالتالي نقدر نتحكم في الاحتباس الحراري اللي بدأ يأذي بلدن كاتير ويأذي ناس كاتير. لما تكون عندي القدرة ان انا نتحكم في النار هنحمي ناس كاتير وهنحمي نفسي برضه.